Fomba agnadiovana fitavagnana rano biko mba madio na filtre à eau: misy karazagna raha maro, vatovato maro akao, karazagna minérau manantsoro loto beky ahafahany magnaboaka ilay rano madio azo igiagna.